Pues yë mëjk yu'uk xi'i mëjk dun jëmay xë mëjk xo'ojë, xë mëjk t'sin, xë mëjk ajkë, xë nak dun nyënëmbë nopo, xë yënëmbë amyokoxkë, este xë nak nyënëmbë este kut'sexkë, may mëjk yë, kej- kej este nada es que ya este pues neje'e a'ax dun wyan ko a'ax dun myexë adyun, tamët's neybë yë ajkën, yë a'ax dun yaj mexë adyum, xi'i yë amyokoxkë oy yë myaj mexë adyunëp, yë t'si'in yë myaj mexë adyunëp, may ja mëjk yu'uk jadun pero kaps yaj nëjuey ti'i jatyë mëjk dun xyatë neje'e.